मान्सुनका कपालको रङ ठौ अन्सार उनले हुक्र्या वातावरण अन्सार फरक फरक खालको हुन्छ । जसो कालो कपाल हुन्छ कसैको, कसैको रातो हु्न्छ, कसैको खैरो खालको हु्न्छ, कसैको धौला खालको हु्न्छ, र हमले हेरिग्यापाछा एशियातिर बस्या मान्सुनको कपाल थोडा कालो हुन्छ, युरोपतिर बस्या अथवा अमेरीका तिर बस्या मान्सुनको कपाल चाही केइ चाहि राता प्रकारको अथवा केइ चाई सेता प्रकारको धेकिन्छ ।